يا خالد، ترى عشان تبدأ أكلك الصحي جرب أول شي السلطات الخضرا مع الدجاج المشوي, أو السمك المشوي مع الرز البني، كمان ممكن تسوي هذا شو اسمه؟ سموزي فواكه بالزبادي اليوناني ترى والله مرة- مرة طعمه حلو، أو شوربة عدس أهم شي إنك تبعد عن الأكل المجلي والدسم، وتكثر من الخضار والفاكهة.